To mɨn a can nuwɨn ja tleɗi, ɗe tleɗi kuma mɨn bana tleɗa zuu, ata tsira mɨn bana tlɛda zuwai. ata kida mɨn- mɨngata tleɗa mɨrr. to ata fɨɗa mɨngata tleɗa dzam. ata fɨɗa to mɨnga tleɗa catɨ to tleɗaka catɨ to dai mɨnata naya ikaka ɗe tleɗaɗau ma mida ta tleɗau mara zuu moyu ɨna zuwai to su mɨrr ma bayan pyoya miga tleɗa mɨrr rɨnya. to dzam kuma miya tleɗa dzam pyona dɨ irin na conakɨnu ba tɨdɨ tuwaha tuwahɨ mi misin ɗe tleɗi ashiyi miya tleɗa dzam pyona. to mɨrr kuma nji kshi kidi pyoya gaiyi. rɨnya gaiyi. <hesitation> tlyepitenya gaiyi. Ma mi mara gharaho nima tlɨna tleɗau, mɨrr tlyepitenya tlɨna kiya su ja nji da ɗɨya hamba tau a nji ko da ɗima talaɓɨ a nji. to mɨrr rɨnya kuma misin miya sa kakɨ irin vare ta kakanu nima ashiyi to a yagwama ɗo zuu da kawau to mida ɗɨma ampani ɨna nji sannan kuma koda yake nji zuwai bayan mɨtsakɨ to hamba tau gaiyi dabam dabam siba mida ɗɨma ɨna nji to a baya wankaka to ɗe tleɗi dai ma dɨra mihimmanci jika to ma mi ra dogarakɨ ɨna nji jikani to ama miga tleɗa rake. miga tleɗa catɨ saboda tɨvan nima da ɗɨma ampani ɨna ti a ɓan ngarena ɗɨyakɨ hamba tau to hamba zai jika to ndyam dai tlɨnɗo tleɗi ta kyara kyara ma mi sinaza dɨma irin ta conakɨn barkatai barkataiyau kuma conakɨn har mi buwama gane tleɗakɨ shinkafa.